Pues zapa gá nu ra este ra dix ra badl dix rgwy raba pues zëpa ga nú zyaniaz ra xnýa gy, lo xnya gazy gy pues nú xnya ni na balty cwa color, nú xnya ni na dogyzy xnyá, <hesitation> doyzy rlwy xnya, fuertgy xnya, za xnya gy pues niini ná ra xnya gy, nii na ra color ngá’gy ah, gá’gy gulá za rzacku dix zaa re pues rgáni. pues ngáh gy, pues ngáh gar ni raba lo que es zul, tchi ngá gar ni raba ni ná verde’gy ah pues lá gani numá zo tchickwen rnii raba ni ngáh gy, bueno nii ni, bgá’gy pues rá ngáh’gy tiop na nii, de rh gútz – gútz, ¿ xinii nú zth ganóh? Pues nú rosad, nú quitz, nú ngáz, nú gris’gy nú, de rh rchag ni nú ra color ngátz’e, color- color <hesitation> este raa nii ni zyanias ná lagani pues este rchagyas nii ra, ni nah ni rckahraba rosad, tchi ra ni rcka raba fiusha gy, ni rcka raba ngáh, ra ni ngá fuerte ni ná ni rni raba color gútz, ni na dorado gy, ni ná zá ngáh gyx-limon, zëga ni ná zul-ciel ninaa vino ni ná, ni ná café gy ni ná ni ná este color crem’e gy ni ná, véh-véh ni na raculori ni nú gaëx-lyw reéh.